<hesitation> Inje ngokwinje, abana ababuthawa emyaka makumi athanu enyuma, babyabakabya netseme nyinene, kusangwa ibwa ibo obuthuku obo, omwana inakakulibawa nobuli mundu. Sungali nyokolhome, mukaka nasokulhu. Ighukayibana indi omwana amakulira nabamukaka ghukuwiwe, ibakamukanganaya olhwanzu lhunene. Nobuthuku obo, abamukaka ibakakolha mubiri munene iweriminya indi abatsikulhu bukuwabu, bamabya ndeke. Nabathatha ibakabya ibanikere nabana bukuwabu. Neryo thatha inakabya amaghenda, omwakyisukyi mweyu kalethayu ekyighuma, inakasa inakyighabira abana biwe abosi ibanahu. Neryo ibwa habiryasa omulembe omuhyaka indi abana bamunabwire habiryasa eribya ithukaghenda ithwayakolera omwamahanga, kwihi iwaghana erikulha nababuthi. Neryo abana bamunabwire sithulithunga olhwanzu olhwanyinenyine indi abandu balya abathwabya thukabya nabu obuthuku obwakera, sikubikyiribithya ngebyamunabwire. Hathya omwana akakulha Nabandu abathe bokwiyo kwihi inakulha nathatha namama basa, abandi abanyalhughanda balya inabya isali nabu. Neryo esyambera kwhi emibere eyakera inabya isendikolhakyi, isendighendaghendania nayu. Nekyindi indi, abana abamunabwire, babirihiramu ekyihugho kyinene, kwihi emibere emihyaka eyalethebawa nabandu abe yihya. Thukabya ithukaghendera okwamibere yabu eyabasungu, neryo iyaleka obuholho kwihi emibere yethu, eyeiribyamu nabandu bukuwethu iyahindukamu. Ghukabya ghukasasahika omwakyalu, emibere eyomwana iyabirihinduka. Owakera iyu inakabya omwambera indi ababuthi abosi bakabya haghuma betu munabwire Omwana akakulha namama wiwe nathatha wiwe kusangwa ekyihugho kyabirihinduka. Neribwa hakanayira indi ngabamunabwire ekyihugho kyabyiryasa kyikiwana kandibwa indi omwana inabya inanginaghenda omwamyanya eyathalhwe asi athi akikolhakyi, akendighendamu kusangwa ekyihugho kyabirihinduka, inabaya inanginayoghera ngomwamaghetse awakabya omwasyahuteri mweyi eyabakatsumbira ebyalya ebiwene, ibanganayowa nababuthi haghumerere, ibasatha haghumerere, ibalya haghumerere betu erya obuthuku obwahanyuma, abana ibakalira ahawabu nabakulhu ibalira ahawabu. So okwekyu, obuholho neribya nolhwanzu lhunene, abana abamunabwire bakathunga olhwanzu lhunene thwamaghendera okwamibere eyekyihugho ngokukyiri, eribya esaha enu ithwanginalira haghuma ngabana, abosi ababuthi ithwalira haghuma. Wasinja kutsibu.